Pos inte kití zorrillusu, kití este jako, kiví zorrillu, <noise> kití zorrillu yeeti chunu, chuu soo te yeeti chuu yeeti rníu kitoun maa souu damoute litu yua eni jintoti, intuyí noo yuu yuu souu kitiin, suu yetuti chuun, suni jijutí ntíví yua kutu trabajo kitíun yua jena´atí te kayeetí ja koa.